सबा हुं बुद्धिमान जानवर लोमड़ी है और या दुसरा तो खाणो चुरावा में माहिर है। <hesitation> यो खुद शिकार कोनी करे दुसरा रो खाणो चुराई ने खाई लेवे और आणमे एक खास बात है कि यो अलग अलग तरह री आवाजा निकाल लेवे। लोमड़ी दिखाणे में तेजड़ा मतलब कुत्ता जियू है।